Zaho ndraika tsy dia mahay magnano mamatotra an'izany karavato zany. Azony mazava ho azy moa tsy ahaizako anazy tsy dia mampiasa an'izany loatra aho. Dia raha ohatra ny olona manodidina anahy ndraika koa mazava ho azy fa tsy mampiasa an'izany aby manko na izaho na ny olona manodidina anahy. Dia tsy dia mahalala ny momba an'izany loatra aho.